<hesitation> Raha aminahy manokana de mianatra mitendry zavatra raha magneno zany tena tiako, antony itiavako mitendry raha magneno an <hesitation> afaka mamoaka le senti- le raha miseho agnatiko zany aho na hoe hafaliana na alahelo zany de afaka aboakako amin'ny alalan'ny le feon-kira alefako igny.